Ai boak ia la ba'ukka ka. Hapu kule, pao, delo, buruben, kalak, ninilu, kok, uva, nonak, putekas, no, titimuboak, su'uk, ma pua.